मोह्के मनपर्ना कपडा कह्लेक कुर्तासुरवाल है। कुर्तासुरवाल <hesitation> पैंधेबेर सजिले पैंध लह्बो आऊ <hesitation> यी आरामदाईफे रह्ता। आउर यी सक्कु ठाउँमे सुहाफे जिता। तभिमारे मोह्के कुर्तासुरवाल <noise> मन पर्ता।